Koa ande andeha Afrika Atsimo zegny ndraiky, ny raha vôlohany ihomagniky, miomba lamba- miomagna lamba manifinify regny, agny malaza ma- mafana e ô, miomana telefony feno charge tsara, sao de misy tany tsisy ôlo akagny, de miomagna <hesitation> appareil koa angalagna sary hely atao souvenir, de <hesitation> miomana vôla koa mba hividividiagnagna raha atao souvenir, sady hividiagnana raha hoagnigny.